Za mpiagnatraizy ka andeha hiagnatar, mila mitôndra kitapo cahier, sitilo, boky, trousse.yy, ˂hesitation˃ mila mitôndra, ndraindray kao mila mitôndra hagniny, mitôndra gouté, miôndra vôla atao ôhatra frais na ôhatra misy raha vidigna akagny, na ôhatra mitondra polycope sy ny tarigny